<hesitation> Fomba fagnaovagna smoothie, voalohany <hesitation> voasigna fruit, fruit le tiàgna afangaro azy de <hesitation> afangaro rognono de asiagna siramamy de mixegna amizay izy de vita avy, ampagnitsiagna de giahana.